Ko'p hasharotlar, masalan, arilar, kimyoviy moddalar orqali aloqa qilishadi, bu orqali boshqa hasharotlarga signal berishadi. Hasarotlar tana harakatlari va raqs orqali boshqa hasharotlarga xabar berishlari mumkin.